Ni sikukuu yakwa niifurie, nifurie sikukuu yagha mweri wa ikumi na kavi tarehe ishini na katano mweri wa ikumi na kawi mfuruya mfiri wa ikumi na kavi. Nchifura mfiri wa krisimasi mfiri uya Yethu aighiriwe washerekea pamoja na Yesu.